مثلاً, ور- ورد الياسمين فهي تت- رائح- مميزة برائحتها العطرة وجمالها, كذلك زهور الأوركيد, وهي متنوعة بألوانها وأشكالها الفريدة, <hesitation> أيضاً زهور الكرز التي تزين الأشجار في الربيع, ورأيتها في أمماكن مختلفة كالمشاتل, والغابات, إنها من أجمل الزهور التي رأيتها.